Na parjolo pastina i jalaki ho dei jolo media na ayu nai kan dung binoto ho ayu nai sanga get oni aha pastion mantong ukuranna, dung i pastion ko ukuranna biasona ligin ayu nai ayu nai kira kira na karas do sanga inda pala umpamana ayu karupuk don tong pake paku na menek pe bisa dei oni pikirkon muse mantong sanga sajia aha na kan sanga sajia oni kedalaman ni paku nai get tokokkon mon, misalna get manokok aha ho meja meja meja oni dohot patna kan berarti iligin ko dei jolo ntong sanga sajia kuat ayu nai oni habis i i aha ho ma i jalaki ho paku nai na ligin paku nai paku nai angkon na tajom do ujung nai pastion na parjolo tajom ujung na harana ntong anggo tumpul do nga bisa masuk kan, abis i dung tajom do ujung nai nida ho nida ho tajom i tancapkon ko mei i pikirkon ko sanga ijia do posisi ni aha on paku on i <hesitation> baen kan dungi baru buat martil nai martil nai pe anggo bisa ntong martil na sesuai ma ulang tong baen martil baen manokok paku ni aha kan paku ni sipatu angkon na martil baen manokok kayu aha i do ayui do kan na martil na ibul i adong kuku kambing na i balakang na. <noise> Dungi pala umpamana mabiar ko ona tanganmu jalaki tang dung i jalaki ho tang apit ma paku i dung i apit ko paku i tokok ma, na parjolo usahoon pas ia kan sap lidang dung lidang baru tokok gogo jadi gogo tokok naparjolo tapi ulang magogo tu tar i agak agak ko do ntong sotik pala nga i agak ko tokinnai onna tangan mu, dung i agak agak ko baru tokok tak! Dung masuk baru tokok muse tak! Dung masuk kira kira satonga <noise> baru selanjutna i aha ho ma oni i tokok ko ma karas tak! So martamba dalam ia sampe dalam dalam torus tokinnai dung masuk sudena baru salose songoni ma carana.